हमरा नाचेके आ गाएके दुनु मन परैये लेकिन हमरा गाएके न आइये काहेसे हमर आवाज ओतना निमन नैखे लेकिन हमरा थाह बा कि हमनीके एकरा प्रयास करम मिहीनेत करम त निमनसे गाए लागम । आ नाचहुवाला चिज उसङ्के बाटे उ असंके न होइये ओकरो लागि बहुत सालके मिहीनेत चाहैये प्रयास चाहैये। आ इ जौन इ जौन इ काला बाटे न इ सब जना न करे सकैये। एकरा लागि सालो सालके मिहीनेत चाहैये आ जे जेतना मिहीनेत कैले बा उहे अनुसारसे ओकनीके करैये। आब जैसे कि गानामे केतना गायक सब होगेल नेपाले के केतना गायक सब बाटे इंडियाके केतना गायक सब बाटे बिदेशके केतना गायक सब बाटे। केतना ओकनीके निमन गाइये आ उसँका गाएला हमनीके आ पाच दिन गैली आ पाच दिन न गाएल होलक आ हमनीके कहम कि औसनका काहे न गाए सकैतारी त इ बात होलक न होलक। ओकनीके लईकेसे गाइत रहैये सोच लईकेसे केतना साल दश बीस साल केतना सालसे गाना गाइता तब ओकनीके ओतना औसन निमन गाइये अभी। आ हमनीके इहे पाच दिन गाके कहम हमनिसे निमन न गाए सकैतारी आ छोर्देम त होइ न होइ ओहिला हमनीके आब निमन गाएला निमन नाचेला आब उ करेला हमनीके बहुत सालके मिहीनेत प्रयास चाही आ उ करेला तोरा लगनसे करेके परि ईमानदारीसे । आब हमनीके असंके छोर्दम ए हट न करम कहके त उ बात न होईल उ। उ होइबे ना करी तोरा ईमानदारीसे मिहीनेतसे अपन लगनसे करेके परि तभि हमनीके निमनसे गाए सकम आ नाचे सकम।